اللغات اللي بتكلم بيها هو العربي عشان دي لغتي الام والانجليزي عشان دا لغة التواصل في العالم ما بين الناس واكتر لغة بحبها فيهم هي اللغة العربية علشان اللغة العربية دي عشقي كده تعبر عن اي حد جوايا بعرف اوصل المعنى سهولة.